الثقة والإمان كلمتين لهم معاني مختلفة عند ناس مختلفين. فإذا قلت إيمان عند شخص بيضن ان هو مثلاً إيمان في الله أو في الدين ماله، وفي شخص ثاني يعتقد ان هاذا إيمان في النفس. فللشخص الـثاني الثقة بالنفس والإيمان بالنفس هم نفس الشي. لكن اذا هاذا شخص متدين أو يهتم في الدين، هو هاذيلين شيين مختلفين يعتبرهم.